عشان نغير إطار السيارة أو الدراجة، نجمع الأدوات اللي نحتاجها, منجاك ومفتاح وصامولة, بعدها نرفع السيارة أو الدراجة من خلال الجاك. نفك الصامولة, ونشيل الإطار القديم ونحطه على جنب، ونركب الإطار الجديد ونثبته. وبعدها ننزل السيارة ونشيك على ثباتها. هيك نكون غيرنا الإطار.